Luŋaina hiju dũn lai xovela jan luŋaina aon nasa ke xovela jan. Kallim lawa, kallim miatawa luŋaina gani nasa. Enki maen kan tsuŋkua en e kan tāntil min tisa klausan luŋaina kani nga la. E kan tildi la jan kan min pilausan kan luŋaina. Luŋaina en kan ama e kwerate kan dila, paikte kan dila, matorte kan dila. Kan mulausan kan luŋaina. Kan ne miŋa xovela jan luŋaina ni luŋaina tōren. Ni nda tōn puina kani jan tōren. Xovela jan kallim nahi kan ni tōren. Luŋaina hi atxalawa. Kan rilutina hi atxalawa. Patia rin pua. Ke ni luŋaina kan omson a dũpok dũnawa. Xovela kan tsuŋkua jan pua. Boina xarsat na luŋaina kan nulea pāpikin. Kan nulea pua. Luŋaina hi atxalawa. Patia rin pua. Patia rin pua. Ke ni luŋaina kan atxalawa. Xovela kan tsuŋkua jan pua. Ke ni luŋaina kan atxalawa.